Nquio na nnda̱a̱ nljeii tsꞌaⁿ naquiiꞌ cwii caseina nnda̱a̱ nlꞌuu na mawendyee nnom nquio niom, niom nquio na caliuuꞌ nꞌom joonaꞌ na jndyeti quiwilꞌuenaꞌ chaꞌ na nncjuꞌ tsꞌaⁿ cwii nnom naaⁿ oo cwii nnom ꞌnaⁿ cwii nnom nantquie nantquie na xuee na nlcweꞌnaꞌ xeⁿ na nncuꞌxeⁿ tsꞌaⁿ joonaꞌ tsꞌom cwii xio na tmeiⁿ jo chii cwiwilꞌueti nquio na caliuuꞌ. Mati jeꞌ niom nquio na ntmeiⁿ quiwilꞌue joonaꞌ quia na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ cwii nnom ꞌnaⁿ na tcaaⁿnaꞌ nnda̱a̱ nlꞌuu nlquii sꞌaⁿ cwii seiꞌ, nnda̱a̱ nlquii tsꞌaⁿ tseiꞌ joꞌ na nncwilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ xio na tmeiⁿ ee joonaꞌ nchii cwilaxmaⁿnaꞌ cwii nnom na tijndeiꞌtonaꞌ nnda̱a̱ na nlcweꞌ oo nquioo joꞌ na yati na nncwilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ xio na tmeiⁿ, majoꞌti jeꞌ naquiiꞌ cwii caseina mandyo nnda̱a̱ nljeii tsꞌaⁿ nquio na wendyee nnom to̱ⁿꞌ chaꞌ na wanaaⁿ na cwii ntyja nncjuꞌ tsꞌaⁿ cwii nnom ndoꞌ cwiicheⁿ cwii ntyja nnda̱a̱ nncjuꞌ tsꞌaⁿ cwiicheⁿ cwii nnom. Nmeiⁿꞌ nquio na nnda̱a̱ nljeii tsꞌaⁿ naquiiꞌ cwii caseina.